Noq ma iks pigem lännüq jalutama, selle et nii piinlik, kui ta ka ei olõq, sis ma piät tunnistama, et juuskmisõh ma just nüüd nigu kõgõ parõmb olõ-õiq.